Ala ti kele wa ka tsi itse kiri mi owun re tsi òwun aja ténè ka fó owun we do yọn gẹrẹ owun aghaan yọn ju te itsekri to ri ene we ka tse ọtọn oritise ọtọn oritse ni eyere to rí utse énè do yọn gérè wo ma rí ewe tí ene gba te ro wo ma ri onobirẹn énè obiren énè di aghan séngua ẹkérèn ghan ti o winọ kérènfọ dí a sẹngua wo ma ri urun tí umalè énọ ma lu umale wo ma rí umefe énè di o yon wo ma ri umale ene do sẹngua itse kial ti uwo ri we ene aja tí tí ireye de de nó gba fé ri gín a tsi itsekiri ni eyewe tori itṣẹkiri aja tí oritse bo winọ rẹn wo ma ri obirem bí oma tí énè ka né di a ka mi iwe di a ka má iwe gẹ́re we ri olaja olaja okan owun énè né olàjà ti o ní uraran ti o ni uraran gbogbon ní eyewe dèdè éè ni ọlaja ti o tu wí ọlàjà tí itsekiri nó Éne ti o tsi itseki ifi we wo ma ri urun tí end ka tse éne éè tsi ireye ti o ka tsi ekpi kpo di ene tsi irẹye tí o ka mu ọghẹ tí o ka bejuto ara ara éné ba bejuto aja énè aja ene dèdè bí ọlarẹ bí omabu dí agan ka mu ogho di agha katse utse ayá dí a ka tse utse aja gérè aa ka ri gin éè aja ka winó a kaka tse ekp kpome tsi tsi àjà omiren gháàn itse kiri tí uwo ri we aja kénè kuto téne ue di éné fi ofo aja ene gere to ri tsi tsi ogharan ti o no wo aja we boja we itsekiri a ma ri ejoji di a ka beju to ejoji di a ka ri gu ejoji urun ku urun ee tsi ejoji ní aja aghan uwo aja ti uwo wa ní ubo we wa tse utsi we ajamimoogha wo gba wi ni aja we we na gin aja we do tun ni uwo ara re wo wi ekp kpoma ki ekpi kpome ni afa we we wa ri urun ti o tsi ibaje ni aja we érèn urun ti itsi kiri ka tse owun e mi ene ní olaja ene ti uwo ri we olaja ene o kpe ni ẹyewe ti ẹnẹ gba no ọlaja we kpe ren olaja gidije ene te né Eyi we téné né boja we ka tse olaja ọlàjà tí o nẹ urun ara eye we dèdè di a fé rii dí a nọ gba gu wo itse gin dí ọlaja we do tse taghan éè nemí ée ní iraki ira dé ti asun gbane eyewe itse kiri owun re né ọlàjà we agháàn no kan bi olaja ti owi àjà oyibo ní yo̜ aghâân meji nokan we ní oye we ní oye we ni éè oye tí olaja énè né we aja ghan e olaja aghan ma ka tse tsi tsi itse kiri aghaan éè wa nemí tse tsi tsi tí tsekiri owun re tsi aya tí one le aghaan ti a gba ri gin o ira ran a miefe reen o itaran a miefe di a fé ofo araran reen o a ka ka du nuné dí aghan gba nemi tsi tsi ene tí o tsi itsekiri we ní bara orite oritse bí itsekiri owun re winó ubo. e t a wa we awa ri gin osaan ti o lele itsekiri wa lele aghan eyi mo guere itse kérènfo gbi aghan uste ti aghan no gba tse we éè wa tsi ubo ibaje ní araran itse temí nó gba gu wo gbi aghan kérènfo we mo gu wo bi itsekiri kérénfo urun ti aghan nó tse we éè wa tsi ubì ní araran Uren tr a eren wa ni aja we gba wa ni aja itsekiri we a wa tse itse gbi aghaan a ma ni ubo ara oritse a ma ju uboro gbe re gba bi iraran do ri iraran gbe aghaan gba wa ri aja we a ma ba aghan fo kuro a wa ma gin utse ti aghan wa ji ni yayin we gba tse ni yayin we ororon utse reen eyi mo guwo itse gbe eyi mo gu wo itse gbe a ma ni ubo ara oritse do ka san gbi ogiame ti o wi ekete modokpe gbere